கணிக்க முடியாத தன்மை மற்றும் எதிர்பாராத தன்மை: ஒரு நிகழ்வு அல்லது வெளிப்பாடு திடீரென்று, எதிர்பாராதது மற்றும் அடிக்கடி மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உணர்ச்சிபூர்வமான பதில் மற்றும் எதிர்வினை ஒரு வலுவான உணர்ச்சிபூர்வமான பதில், பெரும்பாலும் உற்சாகம், வியப்பு மற்றும் இன்பம் ஆகியவற்றின் கலவையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. பரிசுகள் மற்றும் பரிசுகள்: அன்பானவர்களுக்கு ஆச்சரியமான பரிசுகள் அல்லது பரிசுகளை வழங்கும் பாரம்பரியம், உற்சாகம் மற்றும் சிந்தனையின் ஒரு கூறு சேர்க்கிறது.